komiði sæl og verið velkomin í helstu fréttir vikunnar í kvöld segjum við frá notkun endurskinsmerkja á Íslandi fræðumst um Brexit heyrum úrslitin í tvö þúsund og átján og kynnum okkur algengustu íslensku nöfnin ég heiti

vikunnar var þetta helst heimsmeistaramótið í fótbolta

meðal þess sem Íslendingar leituðu mest að á Google í fyrra Google birtir reglulega lista yfir þau orð sem mest er flett upp á Íslandi var heimsmeistaramótið í fótbolta vinsælast sem kemur kannski ekki á óvart annað sem Íslendingar voru duglegir að slá inn í leitarvélina var kvikmyndin lof mér að falla tölvuleikurinn sá Íslendingur sem var oftast flett upp hér á landi var Rúrik Gíslason en hann vakti mikla athygli á h m í fótbolta í fyrrasumar

hjá Google í Danmörku segir að fólk sé orðið í leit sinni á netinu fólk vill fá svar við spurningum strax og að þær eigi við aðstæður þess sem leitar til dæmis þegar einhver flettir upp veðrinu er ætlast til þess að

svarið lýsi veðrinu þar sem manneskjan er stödd Bretland hefur verið mjög mikið í fréttum á undanförnum mánuðum út af máli sem kallast í daglegu tali Brexit en hvað er þetta Brexit eiginlega og hvað er búið að gerast í því máli sumarið tvö þúsund og sextán var haldin svokölluð þjóðaratkvæðagreiðsla í Bretlandi þá mega allir sem hafa kosningarétt greiða atkvæði um

eitthvert ákveðið mál spurningin sem kjósendur fengu var á Bretland að vera áfram í Evrópusambandinu eða fara út úr því Evrópusambandið eða e s b var stofnað eftir seinni heimsstyrjöldina til að sameina þjóðir Evrópu markmiðið með því var að hjálpa þjóðunum að vinna saman og tryggja frið í heimsálfunni í dag eru flestar þjóðir Evrópu í e s b

landa sem eru ekki í því Bretar hafa undanfarin ár verið mjög ósammála um hvort þeir ættu að yfirgefa e s b eða ekki þeir sem vilja vera í e s b segja að það sé gott fyrir viðskipti milli Evrópulanda og það geri fólki auðveldara að flytja á milli landa kosningin um þetta fékk viðurnefnið Brexit orðið er blanda af orðunum British eða breskt og

þýðir út eða útgangur niðurstaðan var að aðeins fleiri Bretar vildu hætta í e s b en vera áfram en það munaði mjög litlu eftir kosninguna hafði Bretland tvö ár til að ganga frá hvernig það færi úr sambandinu nú er sá tími að renna út og því hafa verið miklar deilur á breska þinginu þar sem það er hægara sagt en gert að yfirgefa svona stórt samband forsætisráðherra Bretlands lagði samning fyrir þingið um hvernig það yrði gert þingmanna greiddi atvkvæði á móti samningnum og margir velta því fyrir sér hvað gerist næst einn möguleiki er að reyni að fá nýjan samning við e s b sem þingmenn gætu sætt sig við að Bretar yfirgefi Evrópusambandið án samnings eða þá að haldin verði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla um Brexit samkvæmt nýrri könnun ganga að meðaltali tveir af hverjum tíu með endurskinsmerki nú er daginn tekið að lengja sem þýðir að það verður meiri birta með hverjum deginum sem líður en snemma á morgnana og seinni part dags getur verið mjög dimmt þá er nauðsynlegt að setja á sig endurskinsmerki til að sjást betur í umferðinni ef maður klæðist dökkum fötum er enn þá mikilvægara að vera með endurskinsmerki þeim er oftast komið fyrir á flík eða tösku samkvæmt nýrri könnun VÍS um notkun ungmenna og fullorðinna á endurskinsmerkjum kemur fram að aðeins tveir af hverjum tíu nota endurskinsmerki

Krakkafréttum í nóvember fræddi Sigurður Jóhann hjá unglingadeild Landsbjargar okkur um endurskinsmerki hann sagði að ökumenn sæju vegfarendur fimm sinnum fyrr ef þeir eru

með endurskin best sé að hengja merkið annað hvort í rennilás eða á bakpoka það skiptir ekki máli hvað maður er gamall allir ættu að vera með endurskin og bókstaflega láta ljós sitt skína í myrkrinu úrslit í grunnskólanema tvö þúsund og átján liggja nú fyrir krakkar á yngsta mið og unglingastigi

Aðalsteinsson þátttaka hefur aukist um helming á milli ára en núna bárust níu hundruð

þau Guðmundur Þór Ólafsson Lilja Rut Halldórsdóttir og Sölvi

að þessu sinni og við óskum þeim til hamingju við skulum

vinsælustu nöfnin sem gefin voru börnum í fyrra voru Aron hjá strákum og Hekla hjá stelpum samkvæmt upplýsingum frá Þjóðskrá þjóðskrá er stofnun sem heldur utan um upplýsingar um íbúa og stofnanir gefur út vegabréf og ýmislegt fleira árið tvö þúsund og átján fengu samtals þrjátíu strákar nafnið Aron og tuttugu og tveir fengu nafnið Kári þriðja algengasta strákanafnið var Brynjar sautján stelpum var gefið nafnið Hekla í fyrra og sextán túlkum nafnið Embla í þriðja til fjórða sæti komu svo

nöfnin Anna og Emilía nöfnin Emilía og Alexander voru vinsælustu nöfnin sem gefin voru börnum hér á landi árið tvö þúsund og sautján tuttugu og sex ríkustu einstaklingar heims eiga jafn mikið af peningum og fátækari helmingur jarðarbúa þetta kemur fram í nýrri skýrslu sem var gerð nýlega í Bretlandi íbúar jarðar eru um það bil

komma sjö milljarðar samkvæmt niðurstöðum skýrslunnar eiga tuttugu og sex ríkustu manneskjur heims um það bil jafn mikið og fátækari helmingur jarðarbúa sem eru þá þrjú

komma áttatíu og fimm milljarðar manns í skýrslunni segir að það sé ekki gott að bilið milli ríkra og fátækra lengist það væri til dæmis nóg til að borga fyrir skólagöngu þeirra tvö hundruð sextíu og tveggja milljóna barna í heiminum sem eru ekki í skóla það væri líka hægt að borga fyrir heilbrigðisþjónustu til að bjarga lífi þriggja komma þriggja milljóna manna skýrslan hefur verið gagnrýnd fyrir að vera ekki nógu nákvæm samkvæmt henni er ungt fólk í vinnu sem skuldar mikið fátækasta fólkið en skýrslan sýnir

samt um það bil hvernig peningar jarðarbúa skiptast niður á tungli var nú í vikunni en flestir Íslendingar misstu af honum vegna veðurs auk þess byrjaði hann um klukkan hálf þrjú um nótt þannig að kannski voru flestir líka sofandi víða annars staðar í heiminum sást vel í og margir fylgdust grannt með tunglmyrkvinn verður þegar sólin

jörðin og tunglið eru í um það bil beinni línu verða bara þegar tunglið er fullt og gengur inn í skugga jarðar þetta gerist samt ekki mánaðarlega af því að tunglið og jörðin ganga ekki alveg samsíða hallar um fimm gráður frá braut jarðar og þess vegna fellur skuggi jarðar yfirleitt

á tungli er stundum kallaður

af því tunglið fær á sig rauðleitan blæ liturinn er til kominn vegna þess að sólarljósið berst í gegnum lofthjúp jarðar sem tvístrar rauða litnum seinna en hinum litunum ljósið berst til tunglsins og gefur því rauðan lit næsti almyrkvi sem gæti sést frá Íslandi verður árið tvö þúsund tuttugu og tvö og við vonum bara að veðrið verði betra þá mætti í réttarsal í Madríd á Spáni þar sem hann játaði að hafa svikið undan skatti á árunum tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund og fjórtán Ronaldo var sakaður um að hafa ekki borgað neina skatta af ákveðnum samningum þegar hann lék með liðinu

hann sveik um fjórtán komma átta milljónir evra rúmlega tvo milljarða króna undan skatti Ronaldo játaði sekt sína og

dæmdur í skilorðsbundið fangelsi skilorðsbundið fangelsi þýðir að sá sem er dæmdur fer ekki í fangelsi en ef hann brýtur hins vegar af sér á þeim tíma sem dómurinn gildir þá fer hann í fangelsi Ronaldo þurfti líka að borga mjög háa sekt eða næstum nítján milljónir evra um það bil tvo komma sex milljarða íslenskra króna í dag leikur Ronaldo fyrir á Ítalíu en hann kom til liðsins frá Real Madrid síðasta sumar hann er talinn meðal bestu knattspyrnumanna sögunnar og hefur fimm sinnum verið valinn besti leikmaður heims á sínum ferli hefur hann unnið fimm

og vann Evrópumót landsliða árið tvö þúsund og sextán með Portúgal kvikmyndin um Marvel hetjuna svarta pardusinn er fyrsta ofurhetjumyndin sem er tilnefnd til Óskarsverðlauna í flokki bestu mynda Óskarsverðlaunin eru

veitt á hverju ári í Bandaríkjunum það þykir mjög mikill heiður fyrir fólk í

að hljóta þau áður hafa þrjár teiknimyndir verið tilnefndar sem besta mynd ársins en það eru Fríða og dýrið upp og

svarti pardusinn var tilnefndur til samtals sjö Óskarsverðlauna en fyrir utan bestu myndina voru

í svokölluðum tæknilegum flokkum fyrir hljóðblöndun leikmynd

fengu flestar tilnefningar eða tíu hvor þeirra leikara sem eru tilnefndir lék hlutverk byggt á alvöru persónu slökkviðliðsmenn í Kaliforníu í Bandaríkjunum fóru í óvenjulegan björgunarleiðangur um helgina tilkynning barst um hest sem sat sem er átján vetra eða átján ára gamall fældist þegar eigendur hans voru að teyma hann úr hesthúsinu þá ráfaði hann af stað og datt ofan í

fjöldi manna kom að björgunaraðgerðum það var meira en að segja það að ná upp því hann vegur rúmlega sex hundruð kíló honum var lyft úr ruslinu með lyftara og komið aftur á básinn sinn hann slapp með skrámur en var hálf skömmustulegur eftir atvikið þetta voru

vikunnar við þökkum fyrir okkur og sjáumst síðar